Odi chita sakannum, Odi chita chita afo, Odi chita balehi, Odi chita babalehi, Odi chita nunun, Odi chita edirbata, be ita kinemun, be chita dadao chitaun.